E e e e e e bù wɛiŋ nɛ̀ è è è yaà e bù ɓou, tiŋ è yaà e bù ɓou, e kuwa dò, e laa buɛ̀ zà, è kuwa dò, sèè mùŋ sìeiŋ kpooì maŋ niŋ suàŋ, è kuwa dò, kìlà e je niŋ e je niŋ ɓuuyèɛ tiŋ pɛɛ è yaào. E bù fuaà, e bù aŋ aŋ aŋ anyuùŋ fùà nyaŋ è yaà è foo fai, tiŋ pɛɛ è kuwa e je niŋ e je niŋ e je niŋ, ɛ̀ŋ ɛ̀ŋ ɛ̀ŋ e ɓuuyèɛ.